Eng ngalek ab chego achame chego ochei, ngamu achame chego cho apaisie chego chegiguren mursik. chagagechop koigu mursik. ko eng chapet ab chechoe kiguren mursik koipoi chego ipoo kapsaaagoi koruryo chego isutu chego inde taban. koi kogaitititun iip kopa olegaitit. kogaitititu chegaaai katar saisiek karipu angwan. ipicheru kirimit aginde kipapet. irangji chego. isut sotee. isut kotililit sotet agoi go kwanyinyit sotet. irangji. igany komuny sotee kitigin. komagirangjin chego kolalang sotee. ye kagour sotee irangji chegoi anyun. iranji chego iger. mi tindo mugee sotee gai iger. agiip sotee gai pole pole agoi lengut. mi gito age negegure lengut. ipindene lengu gai. kotebei chego petushek somok. kugagoruryo nebo angwan iwirangu chegae. ne ichamcham chegai ile kwanyiny ochei. kwonyiny kogororon chego ngamu kindeni sotet kipoishen kindeni sotet. kwanyiny ochei chechoe. Chegai kechame keamdai kimye atkaan kora. ago kimya noe komakyomdai kimye neui kikwanye kimye ne terter. ne terter ne kakilet agigany kour amakyame kopele chi makyamdai kolalei ne pele chi. iganye kour kitigin ngamu chego kogaitit konerangu anyun chegae aginam kimye gaengung ka terter. iyamde chegae igase ile ganam gutit komye.